ह्वीलचेयर अपाङ्गनके अर्थात् असक्त आदमीनके चलानबारो एक साधन हए । जक मद्दतसे शारीरिक रूपमे असमर्थ भए आदमीनके सहजए घुँमन फिरन मद्दत होतहए । जासे आदमी टाङ् और पावँको साहारा बिना घुँमन, फिरन, एक ठिहासे दुसरे ठिहातक पहुँचन सक्षम बनात हए । ह्वीलचेयर विशेष करके बे आदमीनके लाभ पहुँचात हए, जो कोइ कारणले शारीरिक रूपमे नेँगन असमर्थ होतहएँ । जैसि: हड्डीको चोट, पक्षाघात वा औरे तमान स्वास्थ्य समस्याके कारणसे शारीरिक अशक्त होनो । खास करके ह्वीलचेयर दुई खालकी होतहएँ: १. म्यानुअल ह्वीलचेयर: जाके ह्वीलचेयर धकेलन वा घुमान प्रयोगकर्ता अपनए वा औरो कोइ आदमी मद्दत करत हए । २. इलेक्ट्रिक ह्वीलचेयर: जा ह्वीलचेयरमे मोटर और बाटरी जडित होतहएँ । जासे प्रयोगकर्ताके सहजए आगु और पिछु जान ताहिँ नियन्त्रण करन मद्दत करत हए ।